باشا تے سوچ دے وچکار سمبندھ اک جتن تے وچار <hesitation> وٹھادرے والا وشیا ہے۔ جو فلسفہ، منو وگیان اتے باشا وگیان وچ <hesitation> وچاریا جاندا ہن۔ دوہاں تے آپس وچ انٹر کنیکشن دے کئی وکھرے رجھان ہن۔ جو کی اینانو الگ جا گھیرے طور تے جڑے ہوئے دیکھ دے ہن۔ <hesitation> باشائی سمبندتا یہ سدھانت اس گلنا سجھاؤ دین دا ہے۔ کی باشا دا سرچنا اتے شبداولی اس دے بولن والیاں نے سوچ نوں پربھاوجا آکار دین دی ہن۔ یہ درشٹیکون دے انوسار اک باشاوا وککھیا <hesitation> سوچناواں تے پریدت کر سکدی ہن۔